أعتجد أن اليوم المثالي يبدأ بصباح هادئ، صلاة الفجر أخذ وجت-أخذ وجت للتأمل بعدها فطور خفيف مع الجهوة العمانية بعدها أشتغل على مشروع أو أطلع أتمشى في الطبيعة، وجت الظهر أحب أكل وجبة خفيفة مع الأهل وبالعصر أطلع فى مكان هادئ مثل الجبل أو البحر، أحب أجظي وجت مع الأصدقاء.